Jää e re lóra e kiee’ u jï’ kiee’ dsa my güii jö re fáá’ra jo nɇ e nɇɇ a jia’ jmýy re lí fó’ re fáá’ ra jö jmí’ ‘nɇ’ kïïí jö nɇ ki kom <hesitation> kom köö my güii ba jö, köö u jï’ ba jö re fáá’ra jö kïï ba <hesitation> kïÏ ba ná kié’ <hesitation> kié’ juiira kïï ba na ‘nⱥ’ra ñí guóó’ ñí’ uɇ kié’ jö, jia’ re lí fó’ re fáá’ra jö nɇ e e <hesitation> e jia’ kïïna ki <hesitation> ki dsa i re jï’ ba jná, dsa i <hesitation> i i i kú’ i lɇ kié’ dsa i xa í’ kié’ dsa i xa guoo týý i náá’ my güii ba jnⱥ.